Maani angainna napo maani lopa teigo awa owepe, teigo, teigo keukago nee. Amagata napo ama- o, ia iagugas nee amagatana napo iagugas na teigo ainamo mekabali otoi toai napo, piapia walimeke teigo ainamo taba otope. Eng tei go, taba otopenna nii nne awa menababe, teigo amagata. Opong melang wauko taba otope, opon iagugas o osinompo nee tabalalammo taba otolo, taba otope teigo mekabali. Amagatate ninangko popo lepo tuma gawitope popo lepo tumagawitope. Apuma eng ninna ami gawanada asi, mani moamanato te, age awa gamalama awa gamelama nii kato monato. Eng te awo iagugasna, lepo pekala panna po uwalupe, lepo tei nai wau naiula atuwei po ii napo, peekaba kulubalawai nna. Teba poi oto te awo amagutana Tee aukateuka lepo popo gawamampo nii nangko, ninna pekala gawitoko, teka napo sipai kobuai. Ninangko ninang asing peekala napo tutubona, apu apuai nii eng tee tutubamana gamala, tego pakumeleai eng ninang pakuawaluko tee teng aang tee wakanna popo olembalawai, tee mekabalawa otowai nee. Eng tewananing mekabalawa otolo tee, teng annang tee olowalele tutubalala ninang, tee amagata nako ninang tewa gawalima ninang tei bo, agata lenules enngo ninang namo sipai enang louko wopalawainang tee piapia, teigo oto oto wikanna taba otowaloda, eng iagugas naa tee peka sipai kobulialupe. Opong teka ninoke kobulipe ennauko tee ule lepo ami poai awatewa asing sipawolona tee aukateuka popo gawawana, ule tee menabas tei wikang, tei mubuko ai teinai naiawainna lepo tee wau poaka tewo awo nee osimpo tabalala, awo iagugasna, lepo tenia wau nai awai nna, pekala ogata pawa lowena kannis gonna popo otoio wau tete amagatanako otolo Apama alewo gamalila, alewa gamalila kang abiai. Ninangko tabo konuwa asing, ninang wai anapu ninang wilobalape. Tee peekala poienna gawotanwa. Tewago teigo keukago, kemmmokalago nee, amagatanga amo kapta. Teigo nne awa po asie, lepo taba ai tee ninang asilake lepo kobupenna o, amagata. Peekala lepo aukateuka nano tauma, ninang sipai taspotau waluko, ninnapeka poi gawalawai, osino mpo tee tewa lea. Osinoke tee oponka nimpo amagata na otolo, tee tang osno tapi asino. Tee iagugasnamekene, tewago tego tee osimpo te, tenia pekala alewa gamalala nii onoio o wate nanuwai, alewa gamalala teo abuli pekala moabai. Tewago tee lepo mekabalili tang otoloko lepo popo poawa tee osingoi nee nado lepo tuma. Peekala lepo apawa agetai oh, temo lepo panna poawaloda. Tee wikainai tang lepo tee menabasinna wau tenia lepo poaka. Napo tee wiuluponna kulukulu naba tee awo gatameke, amagatana tee auka teuka poai otoloko